عندي ضعف في المال ولا ضعف في العمر الحقيقه ضعف في المال نفس الكلام عشان بحس ان اما عايزه اشتري حاجات كتير او محتاجه أعمل مغامرات كتير واسافر في حتت كتير دلوقتي بس ضعف في العمر دي بصراحة انا مش متحمسالها اوي عشان كدا كدا الدنيا صعبه <hesitation> فهنعيش اكتر من عمرنا ليه يعني نقضي اللي باقيلنا من عمرنا وخلاص يعني في صحة وعافيه طبعا والضعف في المال بقي نجرب حاجات جديده في عمرنا العادي